<hesitation> min kaa ɗii ɗiɗi ka fuu miɗe yiɗi ɗun. Kaa ko ɓurimi yiɗde fuu hannde kaa, maayo geeci, sabi illa Alla tagi kan mi yottaaki maayo geeci. Miɗe yiɗi yiyde ɗum, mi ƴeewa. <hesitation> non kulle aduna ana kaynii koy. Sabi kaaƴe ɗee mi yi'ii kaañe kuurɗe. Hannde hannde kaa maayo geeci ɓuranikan.